Al lugga hil abbahati wa jududi hubas ugga hilal shuwa hibas jiddi min ammi wajiddi min abuyi, wa jidditi min ammi kula, ille jidditi min ammi hibas muhalbada be fallata be luggal fallata, amma jidditi min abuyi kan hi arabiya hummma dol da bas luqqati shuwa bas ille.